Mambo nighafurie ighasungumsa na ingajadili ni mambo yaki- yakimaendeleo. Thanathana ipenda nifurie ithungumza na vamama na vana. Vamama na vana itokana na hali ya kimaisha kule fulolie vanna veru. Fule funalekea vai papa paduro ikaa nipho vashuulikie inoneya kenyi miro vafunye maa gharama tha matumizi pokenyi. Hata hivo vamama vawajibika luvafu wakasha maisha foafuma kwaghenda na biashara fuarema, phopata findo foakumba mthaidiane maisha, kenyi na vapapa iloleha vana. Naa vashauri kuree kanisa funaleka ighenda kanisani na vipindi vyothe vya maombi fumanyerova fumtangulize ruva mothiya. Kame mtangulisha ruva mothiya hagire kichilie maho. Futhaidiane na shughuli toshe na ilolea vana vadengenda shule. Vana vandefuma muda gani shule, vana vakikava igwirie kenyi kindo kichaa na vakiume vegwirie kindo kichaa. Ivarorea maana luvaha hali ya hewa nndekondeka maana va- va hira findo ambapho firarwa funa lekea vai kwaikalia mwana wakwe shule kuniva halimo vokafoshule duhai au akepho kanisani mira warimu va thande ipho kanisani duhai tuthaidiane na vana. Vura mfurie ikahi urera na vamama na vana nailolea kulei mienendo ya kwenda kulea vana vako na vamama fuhaira hiki. Michafuna ighira itaifa ambao lighaava kweghire litaifa icha vana vamfurie Mrungu